Kinwil re'en che li awaj che qas kajkawnek qaqeta'maj jujon taq chetaq chiriij el puuq sanek wa qaqilan lera' ke'aq'anek kexulb'ek kikjiyij chetaq keech, kikchomaj taj wuxu' a kela' keech ya'muul rimal kajaw che qast kikchomaj che'el kik'ama wii' kiwaay che rib'aniik kikb'anan wuxu' cheren li jun kichuknek jun chek kichukun taj kinwil re'en pi puuq kechuknek, ke'aq'anek y keqaj chetaq keech <noise> kikeqaj kiwaay kikeqaj kichan re kikb'anan qas kikta' kiib', in k'ot wa pi kanma' re kinweta'maj wa qas qatzijtzij otz kikil kiib' xu' chan pi jun k'olb'al kotz'e'j wuxu' cha jaay re wuchan kinwilqas che qas pi otzilaal keb'inek qiltaj che jun sanek kitijin che ch'oj wuxu' jun sanek k'o kirb'anan qas qilan k'o chiran qas al jun kaxlanwaay jun ch'aqap kexon, jun ch'aqap ti'ej e ki'ab' che ritelxiik e ki'ab' <noise> qas kechalalek k'ot jun kinab'yejek k'ot jun kitarb'ek wani' newa' <hesitation> ketzujnek chaq'ab' wa ketzujun o ketzujun chikiwach <hesitation> nawa' kinab'iyejek, nawa' ketarb'ek kinwilan che pi chool keb'inek kikjachamt kiib' ela' qas otz kinwilan, xaqara' el puuq wunaq kaab' kinwil re'en che qas kechuknek ket- am nawa' nab'ejnaq, nawa' tarnek, nawa' kab' nawa' roox kech'ojint rimal jun eqla'n kinwil re'en ket- am nawa' li k'amal b'eey k'ot nijun kaq'anek k'ot nijun kaq'anek, k'ot nijun kiq'ajek qas ket- am nawa' qas kirya' kik'aslemaal xaqara' nawa' kirb'aj chikyan chewa' kikb'anan ela' qas otz kinwil re'en nik'yaj taq awaj rii', qatzij newa' <hesitation> k'ax wa' kiktij pi kik'aslemal rimal kikjiyij chetaq keech, kikjiyij che rib'aniik kik ke k'asb'ek xu' chan kinwil re'en qs nem nem kib'anb'al, nem kichaak y nem kino'jb'aal.